Ny zavatra tena tsy maintsy entin'ny namako aloha raha ohatra izy ka hoe hitsidika an'ahako aty Madagasikara amin'ity volana ity an, dia akanjo mafana satria anatin'ny ririnina vanimpotoanan'ny ririnina izahay izao dia mangatsiaka be ny andro. Ny maraina indrindra indrindra. Mila mitondra satroka bà an dia akanjo mafana tsara an <hesitation> > dia raha manana raha manana blouson be moa izy dia blouson, jogging, bà kiraro tena atao be dia be an, ny kiraro koa tsy kiraro ilay fentina amin'ny plage ireny fa kiraro ma- misarona tsara an dia izay.